Wanu sə haɗi mi rɨm túkə ryə sosai mi rə i kən nay gaŋgəl nasara al i nay gbini etə ari haɗə ge əh, itini mi in gha rɨm rɨni mi wawo rɨnirə lakimi lan təy rɨm rə pá. Kan nə kə kúkú ikən gótə kokuma yaw i bə odəgə, i pə məntəngə, i kpitəgə haɗi han <hesitation> gami gan mi wawo rɨnirə. Netə kar nəkə gawni niŋ ibə útəgə gore kobə ibə nawkə naw ko kuma i bə gidəgə ari pat lakimilan rɨm mi wawo rɨnirə niŋ ani bə arkaw nétə bə noydagə túkə rə, nigu ikən lúú ɓúrúrú to haɗi han rɨm so mire wawo gə rɨnirə niŋ anibə mabu i kə bə samkə sosai gbamtər lə ryə niiso remi haɗənəgə ge remi ren itənəgə rɨm rɨni.